Tsa raha misy maro fa liquide vaisselle avao, tsa raha misy maro, antena ts- ts- tsa raha misy vitre ohatra na hoe misy fiara diovina amin' resaka ranon-javatra hanadiovana fa liquide vaisselle avao no ampiasanay amin'ny kapila.